Jenis jenis olahan ru'u <hesitation> jenis olahan beras re <hesitation> bune <hesitation> dari <hesitation> biasa kain re pangaha pangaha dohon ma dari dari bongi re loa ponte kalo ndawi ponte kalo atau ngga re <hesitation> ma fare keta deka re fare keta re <hesitation> timbu edempa <hesitation> range <noise> loa ndawi kai ede rau tabe kalo ma ma bongi deka raun re loa rau ma <hesitation> ausi nggahin na re nggahi mbojon re sako sako re loa kai dari dari bongi re bongi ra <hesitation> <noise> ra sangrai ni ra sangrai la'o ni'u <noise> ede re sako sako re ngara na ndawi kai olahan dari beras re terus ponte kalo edempa <hesitation> au wali sih <hesitation> range fare fare keta pala range re edempa pangaha <hesitation> pangaha bunga pangaha bunga pangaha bunga <noise> pangaha rea <hesitation> pangaha ni'u Kamada re tepung tepung beras deka tapi kalo ma fare keta kandenre loa tambaha rea pangaha <hesitation> <noise> koca hap pore <hesitation> ausi ngaran re kalo koca koca kapore karedo maci kandole ede fare keta re caru re terus kalo <hesitation> kalo makanan ma terbuat dari <hesitation> nasi deka re atau biasa kain oha deka kalo mbako dekakan biasa kain oha monca oha oha kato rau loa pa <hesitation> olahan ma dari tepung re oha kato loa oha kato rau dari ketan dadi beras ketan fare keta tepung keta ede beras ketan <noise> ede ngara na <noise> oha kato <noise> terus kalo oha mbe biasa dekas re ohaw ohankan oha monca biasa deka ni dari bongi uma biasa deka oha re dari oha monca oha bura biasa wau ede re wara rausi oha ncango rau <hesitation> nede terus biasa kain kalo ngaha sama deka lo oha deka re ma ncihi ncao ma ncihi ncao re <noise> oha <noise> oha <noise> oha Oha bura ngaha kai uta ato oha ncango wara uta puru wara loa rau re kalo oha ncango biasa kain re ngaha kai uta ncango rau sih dou mbojo kan kaha kaik uta ohan ncangon re kani uta rau ku karna mboto uta ese mbojo nadi sara'a re au au re serba uta ngaha kai oha ncango uta ngaha kai oha bura uta ede sara'a re uta uta ncau sih mboto na re uta uta palomara mboa uta ncango ncango kai siar mangge edempa ma <hesitation> ka ima ca'uk kure oha ngaha kai janga kecap terus ede mumbu kai ni'u ni'u mbumbu ato oha monca ede kani mbumbu nggo ede re sambal uta mbeca tumis ni ecaru <noise> re ede ngaha sidi kai biasa kain ede kalo dou mbojo dekan sih ngaha na oha monca ra ato oha bura pala kalo oha ncango dekan sih dou mbojo bisa kain ncango kai uta karamba rau roa na ncango rau kai ku <hesitation> uta maju na ncango rau kai ku uta maju au <hesitation> apa apa uta maju re apa apa uta maju rena ncango ku ndadi kai ku oha ncango campo kain lo bawa ni karna dou mbojo kan mboto bawa na ndadi kain re bawa na re harus wara tetap Tabe be ncauk di campo sara'a kain re pasti wara bawan re bawan re kamboto ku lokun caru ngolo na terus kacampo la'o uta maju kombi edem caru ni uta maju campo kanden lao la'o oha ncango re caru re apa uta maju re caru mengin oha ncango la'o bawa ncango ede biasa kain sih ngaha kai uta maju tumi uta maju rau caru